منزل أحلامي نحب دار كبيرة كبيرة كبيرة فاها برشا بيوت كل واحد من صغاري عندها بيتها الخاصة بي عندي بيت للاضياف في النجم ويشوي ويقعدوا يرتاحوا فاها البيت الصالب بحاجات تجمعنا كبيرة وفاها يعني من الأساس ما يجمعنا وتكون فاها جارتا كبيييييييرة وفاها بيسين تكون محمية وتكون معزولة على ديار الأخرين.